أنصحك بالقرائة إن انت تقرأ كتير ومحتويات كتير وفي مواضيع كتيرة بحيث أن انت تزود الذاكرة عندك وتزود التخيل وان انت تعمل عادة الكتابة اليومية يعني انت تحدد وقت لنفسك في اليوم تكتب فيه كل يوم لازم تقعد تكتب شوية حتى لو حاجة بسيطة حتى لو جزء صغير بس تبني العادة دي